Ny fiaramanidina moa zany a de mandeha amin'ny motera de io moterany io a mandeha amin'ny alalan'ny kérosène, iny motera iny zany a ahafahan'le hélice mihodina amin'le ohatran'ny helatra amin'ny fiaramanidina iny, de avy eo ny fomba hanidinana a mandeha amin'ny làlana mahitsy be zay izy de avy eo mihamiakatra mihamiakatra, de avy eo manidina mahitsy amin'izay izy rehefa eny amin'ny habakabaka eny.